Na akta yamen tata porke ziemp mbere lazomen. tez thi jwa'n mblimen, tez thi jwa'n narax mblimen ziz- ze- xo- xomod mkabmen, narax mkabmen, taga naled nzo lazomen entonzes mbere lazomen.